Amovese pe aja ˂hesitation˃ aramuetete amovese pe aja yaji pe mokoi vese amovese pe mbaeti etei erei año pe aja va ipuere diez veces erei aja yave media hora hasta amovese pe cuarenta minutos apita jokope.